أحس كل أنواع الطعام جيدة، وفيها فيتامينات متنوعة، لكن الخيار الجيد أحسه -ال- الرز، والخظروات، <hesitation> يوفر إتزان غذائي الأرز فيه مصدر الكربوهيدرات، والطاقة <hesitation> الخظراوات توفر لي الفيتامينات، المعادن الظرورية، والفيتامينات المناسبة لي، ولجسمي.